Scià me scuse, mi son de chì, no sò donde giâme e no sò manco à chi d-à chi domandâ. Scià sa pe caxo dond'a se treuva a staçion de poliscia ciù vixiña? Ah, ben. Ah, ò capio. D'accòrdio. Tutto drito, e dapeu à duxento metri in sciâ manciña. Perfetto, scignoria!